Tinan kachindaján nanguichikuru ján kachinró, nakaña ndavatuu takatu ñani tundungu oni ndubuu ñani, te kandi tuu nda'a luchi ján tintavatu nguantuu chindukutu kuenta kuntavuu ján ndukutu kuanto naketu ndaitu ni kundava ndaitujan javatu ndavatu chí ikonotu tundai ikonuto, ungako tavatu anka naguu kuan kuditonga ichi ján nitunadatu takatuu tun nadavatuu tu iho chechindajan anakutu kuu chuján ñetuu ndavatu kuantu nduku takatuu, ndei kanandi nduku takatuu iho tuku tuñani yatavee okue vee tuñanitu ñandakandu ñanituu uxi uu uxi uni tuvuján, ñani kudavatu ka'a nukavatuu ján katuu oko uun jan oko o'on nduu kuanchi kanduu ndai'í tuu yani kuu uu oni ndujan chikedava tutundaiti konotu ikono tutudaitu nayenka tudaya kuan tadaketudai ikonutu ndakete kuen kue ndaku kanduu luchi kunaninduu naditu kana ndami niluchi nanitu ndaketu ndaituján tendo iho vchón ján, nakuni tuku na'a ndekanani nani ni kuu chunján kuu kunii oyeku kuni ján kananduchi nakuni ña yeku okunku kendava, tunuke akundukedava'a kuu uni nayeku i iin kuni jan nakán nakendatu nuke'e kuenun kuni ngajan kunduxhi natun kundekaró pero kueña tayenga tuu yen ndanduintu ndijitu ñanda nanduituu nadekatuu kuñi ñajuan ñani tundungu januu já ñaxheña yinguu onokuentini ode'í kuni ján kuetini kundeki chún kuentini vechi da'ajan no iho modo chinda ján no iho vinda'a kudika ndachiudu iho ñunru ha ndo ih kuetaka ya'a ndoni hó unde nunu ndidatuu.